والله إذا رجع بي الزمن أسبوع يعني راح أرجع أصالح أي شخص كان بيني وبينه خلاف أو سوء تفاهم كمان ممكن أستغل الوجت اللي ضاع وعد الخطط كنت ناوية أسويها في الأسبوع اللي طاف إذا كان عندي مشروع يمكن أغير بعض القرارات اللي إتخذتها يعني يعني أحاول إني أطور منها او حتى أطور شغلي عشان أحجج نتايج أفضل.